Ny fomba andaminako lambana koa mikorontagna anatigny anatigny armoara magnagn'igny voalohany maloha alako malo izy aka mikorontgna be igny ize avakeo afaka afaka magnagno igny de avaloko amizay de avahako tsara hoe to é tiserta to é rôby to é sôrta to é pataloha to é akanjo akanjo mafana avaké avahoko tsara hoé akéto aono plasigny teserta aketo plasin'ny pataloha aketo plasin'ny i isorta aketo plasin'ny chemizy aketo plasin'ny je m'en fou ohatra avakeo izy koa efa andeha magnagn'igny sokafigna magnagn'igny aiza moa plasin'ny raha izy toa izy avike fa aleko magnan'igny efa igny igny aminjay azontegna avekeo tsy be mikorontagna le raha.